jos me nyt aluksi kertoisimme alusta pitäen kuinka pellavaa kasvatettiin ja muokattiin
ensin pellavainen kun kylvettiin sitten kun se oli tämän korkuinen niin sitten sitä äidyttiin kitkemään että ihan aina joka joka tuota noin vanasta että kaikki poro pois ja sitten kun se saatiin kasvamaan isoksi sitten tuota noin nyhdettiin se ylös ja sitten sitten oli sellainen sellaisia piikkejä sellaisia pitkiä piikkejä jotka oli näin korkuisia mutta se ei ollut kuin tämän levyinen ja sitten tuolla tavalla nuo nyhdettiin sillä tavalla pois ne päät siitä pellavasta ja sitten tuota noin laitettiin ne nippuun ne pellavat ja semmoiseen mitenkäs minä nyt sanoisin että semmoiseen niin kuin ruiskin ennen sidottiin semmoiseen ymmyriäiseen nippuun ne pellovaiset ja sitten ne vietiin järveen ja sitten järvestä no ne pidettiin kaksi viikkoa vissiinkin sen verran aikaa siellä järvessä ja sitten ne nostettiin sieltä ylös ja ja sitten hajotettiin semmoiselle heinän päälle johonkin heinäsaralle ja sitten kun ne siinä oli parin viikon verran sitten noin kasattiin ne sieltä ylös ja että ne oli oikein kuivia ja sitten laitettiin tuota noin semmoinen iso lyhde ja sitten vietiin saunaan ja loukun kanssa loukutettiin ensin ja sitten ruvettiin lihtaamaan niitä semmoisella lihdalla ja puhdistamaan ja sitten ne häklättiin sitten sen päälle kaikki se pois se sellainen huono rohdin ja sitten jäi ne pitkät pitkät pellovaiset joita sanottiin sitten että ne on tuota noin tämä on sydäntä tämä on pellavasydämiä ja ja tehtiin sellainen nippu sitten semmoinen kauriska kauriska sitten että sidottiin aina sitten että siitä tuli oikein pitkä sellainen luiru kapea ja sitten se oli valmis ja sitten äidyttiin tuota noin kehräämään niitä - rohtimet kehrättiin ensin ja sitten kun saatiin rohtimet kehrättyä sitten ruvettiin kehräämään niitä sydämiä josta tuli sitten hienoa lankaa ja kaunista kangasta ja ja tämä tämä liinakin on nyt sitten pellovaisista pellovaisista kehrätty ja tämä on minun omaa kehräämääni sellaista se oli se ja sitten kudottiin näethän kaikki kankaaksi valmiiksi ja niistä tehtiin sitten paitoja tämmöisestä ja niistä tehtiin lakanoita sitten niistä paksummista ja pyyheliinoja ja semmoisia ja sitten se loppui siihen sitten se pellavajuttu
minkäslaisia kankaita sitten kudottiin niitähän oli erilaisia kankaita
no siihen aikaan kun minä olin nuorena niin siihen aikaan ei kudottu paljoa mitään - sellaisia koristekankaita muuta kuin noita näitä tällaista kaksiniitistä ja neljäniitistä ja semmoista mutta nykyään on maailma kehittynyt jo että ne osaa tehdä niitä sellaisia kuvallisia
no minkäs nimistä se - kangas oli ennen vanhaan
no sitten oli se -- mitä kaikkia huonompia rohtimia oli niin se oli mekkoa ja sitten mikä mikä oli seuraava siitä että vähän hienompaa jo niin se oli sortoa ja ja sitten tämä tämmöinen hieno kangas niin tämä on aivinaista
niistä paremmista pellavista
niin se on nyt niistä niistä pitkistä pellovaisista niin se oli aivinaista
no entäs liinaa
- ai täällä paikkakunnalla ei liinaa oikein kasvatettukaan - minun aikanani
no kuinkas sitä loukutettiin pidettiinkös sitten talkoita
ei kai miehet loukutti aamulla noustiin neljästä ja ja kolmesta ylös ja sitten sitä loukutettiin niitä pellovaisia ja naisväet rupesivat lihtaamaan pimeän aikana
saunassakos sitä loukutettiin
no - saunassa loukutettiin ja lihdattiin miehet loukutti ja naiset lihtasi pölyä oli kovasti ja päistäreitä tuli sitten sellaisia suuria kasoja
no sitten lampaita kerittiin ja villaa saatiin
no lampaita kerittiin ja villaa saatiin ja siitä kudottiin sukkia ja siitä kehrättiin sitten sellaista hienoa lankaa josta kudottiin hamekankaita sitten ja tuota noin eihän niistä muuta tehty sitten ja no tehtiinhän niistä sitten sellaisia peitteitä sitten oli sellaisia kutojia jotka tekivät semmoisia paksuja peitteitä että oli oikein kokopaksua se lanka
no mihinkäs aikaan vuotta ne lampaat kerittiin
no siinä juhannuksen aikana ja joulun aikanahan niitä kerittiin
olikos niillä eri nimiä niillä villoilla mitä villoja
no toiset oli tuota noin takkuvillaa ja toiset oli sitten sellaista hyvää villaa se takkuvilla vissiinkin oli sillä lailla talven aikana - kevättalven aikana joulun aikanahan vielä tuli hyvää villaa mutta - kevättalven aikana tuli sitten niistä lampaista jo siis sellaista takkuvillaa joka oli huonoa villaa
mitäs niille lampaille syötettiin
no lampaille annettiin noista koivuista tehtiin sitten tuota noin sellaisia kerppuja ja niin ja niitä syötettiin niitä lehtiä suokkoskoivuista sitten - koetettiin aina tehdä niitä kerppuja
minkäslaista se suokkoskoivu on
se on sellaista pehmoisempaa toisenlaista ja että siitä ei käy oikein vihdaksikaan siitä suokkoskoivusta se on semmoista limaista sitten kun kylvetään mutta se raudaskoivu on sellaista karheampaa se lehti
se on lampaille parempaa sitten se -
niin se se suokkoskoivusta sitten koetettiin saada niitä lehtiä paremmin että niitä söi lampaat paremmin ja haavanlehtiä ne jos sai haavan haapoja löysi ja niistä kun teki niitä kerppuja niin ne oli oikein lampaiden herkkua
onkos se hyvää villa kun haapaa syö
no en tiedä nyt olisiko se sitten paremmin kasvanut se villa sitten mutta nuo lampaat ainakin söi hyvin mielellään sitä haavanlehteä ei niille paljoa heiniä ennen aikaan kun ei ollut heiniä ei ne lammaspahat saanut heiniä paljoa ollenkaan muuta kuin niitä lehtiä vähän tehtiin sitten jotakin jauhojuomaa mitä sitten annettiin lampaille ja kalanruotiakin oliko minä en nyt oikein sitä asiaa muista että - oliko se tuota noin niin nuukaa vai miten se oli mutta kun minä olin lapsena niin syötettiin näethän suolaista kalanruotaa - ruotia lampaalle ja lammas söi näethän mielellään niitä kalanruotia että se oli suolaista
no ei lehmät niitä syöneet
ei lehmä ei syönyt sellaista mutta lampaat söi sitä kalanruotaa
mitäs sitten lehmille annettiin
no lehmille annettiin sitten koetettiin antaa parempaa niille niille annettiin joo jos mitä minä muistan lapsuuden ajasta niin lehmille tehtiin sellaista ruokaa että vietiin noita rukiin ruumenia kauran ruumenia ja sitten laitettiin hevosen lantaa kun - talleissa oli ennen semmoiset - puupermannot ja sitten noin hevonen kun yöllä laski sinne lantaa ja sitten vietiin niitä ruumenia tuonne tuonne tuonne sinne tallin lattialle ja sitten ne seattiin hyvin sekoineen ja ja sitten vietiin lehmien eteen se oli se oli siihen aikaan että minä olin ihan nuori lapsi että minä vähän muistan että semmoista tehtiin että siinä siinä on nyt - jotenkin jo tuota noin yli kuusikymmentä vuotta minä olen jo niin vanha minä olen jo kahdeksannellakymmenellä ja ja sitä vietiin sitten lehmien eteen mutta en minä enää muista sitä asiaa että eihän ne sitä lantaa vissiinkään ne lehmät syönyt mutta niitä ruumenia mutta voihan sitä mennä sitten niiden suuhunkin mutta kyllä sitä aamusittain aina annettiin semmoista sitten annettiin tuota ruisolkia oli lehmillä ja vähän niillä oli kauranolkia ka ne oli jo sitten parempia että niitä leikattiin hevoselle sitten jo niitä kauranolkia semmoisella silppukoneella ja sitten tehtiin hevoselle sylttyä ja lehmät täytyi syödä niitä ruisolkia ja sitten vähän heiniä annettiin semmoista oli semmoista oli sitten se lehmäkomento
jos puhuttaisiin sitten miten noita - pieniä lapsia ennen hoidettiin
no niitä hoidettiin sillä tavalla pieniä lapsia että ei niistä nyt niin hyvää huolta pidetty kuin niistä nykyään pidettiin siellä niin huusivat minä olin meillä kaikkein nuorempi lapsi tuota noin ja sitten ei tuota noin minä en muuta lapsenhoitoa oikein tiennyt ennen kuin minulla oli itselläni sitten mutta eihän niistä niin hyvää huolta pidetty että retku löi toista retkua ennen lapsia ei niitä nyt sillä tavalla säälitty mutta oman lapsuuteni aikaa minä vähän muistan että kun oltiin laskiaismäessäkin niin sitten paleli polviakin sillä tavalla että joku liina laitettiin polviin että ei oikein polvia - palellut ei niitä pöksyjä ollut jokin villainen hametöppönen oli yllä
mitäs ruokia niille pienille lapsille annettiin
- mitäs maitoa maitoa annettiin ja jotakin sitten velliä ja puuroa ja sitten laitettiin sellaista että jos sitten sattui olemaan niin kun vehnäistä niin sitten pantiin kahvin sekaan sitten ja sokeria sekaan ja sitten tuota noin sitä pisteltiin lasten suuhun ja velliä keitettiin
no antoikos ne purua täälläpäin
antoi - pulliahan ne tekivät suussaan - ensin tekivät sellaista pöppöröä ja sitten pistivät lapsen suuhun te olitte kuullut sitä pullijuttua vissiin että sellaistakin on ollut
pulliksikos sitä sanottiin
no pullia pullia se oli näethän suussaan pullitettiin sitä ja sitä pistettiin lapsen suuhun
ja hyvästi kasvoivat
ja hyvin kasvoi ja terveitä olivat
ja kova kuri pidettiin
no piiskattiinhan niitä lapsia - ei minua nyt erittäin paljoa vähän muistan että yksi kerta minua piiskattiin mutta en minäkään nyt sitten lapsiani piiskannut ei ne ei niitä paljoa tullut piiskattua liekö niitä tullut kerroilleenkaan ne täytyi muuten totella ne jäi niin orvoksi pienestä ja ne totteli sitten äidin sanaa kyllä ne toiset piiskasivat lapsia sitten jos ei ne totellut että ne täytyi totella ei niitä tuolla tavalla lellitellyt niin kuin niitä nyt kasvatetaan
kapalossa pidettiin
niin no niin se tehtiin sillä tavalla että tehtiin oikein kova kapalo ensin laitettiin - kolme semmoista isompaa kaksi isompaa kaikaletta ja sitten kolmas semmoinen ja sitten se nostettiin sieltä jalkojen välistä noin ylös sitten se pieni vaate sitä tehtiin siitä sellainen kapea tuon kapuinen vyö oli ja se köytettiin sitten laitettiin toinen pää vähän pitemmälle ja sillä toisella päällä sitten köytettiin tuolla tavalla noin se lapsen ja sitten oli kaksi pitkää nauhaa että jalatkaan ei sitten saanut olla valloillaan että ne laitettiin oikein kovasti kiinni että se sitten pysyi eikä kädetkään saanut olla valloillaan ne täytyi olla siellä kapalon sisässä semmoista semmoista se oli ennen se lapsenhoito
no huusikos ne
eihän ne huutanut eihän ne huutanut sittenhän ne oikein rauhallisesti makasi kun ei ne käsiään suitkutellut oli ihan hiljalleen
missäs ne nukkui lapset ennen
- mitä oli sellainen koppa ensin pienenä nukutettiin kopassa ja sitten nostettiin sänkyyn viereen ne
no ei niitä keijussa pidetty
ei niitä keijuteltu no oli sellainen vaku vaku sitten oli jossa heijattiin joka oli pahajuoninen lapsi niin sitä heijattiin siinä vavussa
minkäslainen se oli
no sellainen oli että tuota noin tämän pituinen - näin ja sitten oli sitten oli sellainen jalka että jotenkin näin ymmyriäinen oli se jalka ja sitten heijattiin tuolla tavalla noin sitten vain sillä oli nyt sitten jalka näin kahden puolen oli nyt sitten se sellainen tuollainen ymmyriäinen ja ja siinä siinä sitä sitten heijattiin ja tämän kapoinen oli vain se vaku että sinne lapsi sopi
ja hyvin nukkui sitten
no siinä kun sitä heijutettiin niin niin kuin tuossa heijatuolissakin nyt heijuttaa niin sillä tavallahan se lapsi siinä vavussa nukkui se otti unta kiinni kun sitä heijutteli toiset laittoivat sillä tavalla että niillä oli joku sellainen kinteri tuolla katossa niin kun ennen oli vanhoissa huoneissa semmoisia parreja ne laittoivat kopan sinne ja narun siihen parriin ja sitten kun se siellä keikkui itsekseenkin kun vähän tuuppasi niin silloinhan se keikkui ja lapsi taas nukkui kun lapsi oli kopassa
no minkäslaisia leikkejä niillä lapsilla oli ennen vanhaan
mitäs niillä leikkejä oli eihän sitä mitään osattu leikkiä meidän pojilla oli ainakin semmoisia leikkejä että nauloja hakkasivat puihin ja hyppivät tuolla noin pitkin pihaa ei niillä mitään erityisiä leikkejä osattu opetellakaan siihen aikaan
eikös niillä mitään leikkikaluja ollut
no oli nyt jotakin leikkikaluja ei niitä paljon ollut sitten maapaikoilla näin maakylissä niin lapsilla ei nyt ollut paljoa leikkikaluja mitään jos jotakin kelkkaa oli ja kärriä ja semmoista ja pientä kärriä tehty ja sellaista ja ne oli kaikki omatekoisia sitten ne leikkikalut ei niitä osteltu mistään
käpylehmiä tekivät
niin - sitten noita kuusenkävyt oli sitten lehmiä ja sitten tuota noin petäjänkävyt oli sitten lampaita ja sitten lapset leikkivät niiden kanssa pihassa että ne tekivät semmoisia pieniä ymmyriäisiä tarhoja ja ne oli sitten niiden lehmiä ja lampaita niin sellaista sellaista oli se lasten juttu ennen
laskettiinkos sitä mäkeä ja
no laskettiin lunta suksia nyt sitten oli vähän ja itse - mäkeä laskivat ja itse lapset täytyivät sitten vuovata niitä porkkia jonkin kepposen kepposen saivat sitten kun ne sai sukset sitten sai jonkin kepin jolla sitten pökkivät että pääsivät kulkemaan ei ollut ei sitä ollut tuota noin ostoporkkaa enää lapsillakaan eikä sitä raatsittu siihen aikaan sellaista tehdä että niitä osteltiin
otettiinkos luistimia
ei niitä luistimia ollut sitten meidänkin jo oli isoja ennen kuin oli luistimia isoja miehiä jo kansakoulussa olivat pois pääsemäisistään vasta Oksasen rouvan aikana sitten tuota noin rupesivat luistelemaan kun se opettaja jo siihen aikaan luisteli mutta kun minun nuoruuden aikanani niin luistimista ei tiedetty mitään sitten itse pojat tekivät jo sitten tuota noin sahanteristä ja sellaisista niitä luistimia miten ne niitä tekivät tai ne laittoi vissiin sellaisen puun ja sitten se sahanterä laitettiin katkaistiin lyhkäiseksi ja sitten tuota noin sillähän ne sitten pökkivät ja sitten oli joku hihna vissiinkin siinä että jalkansa sai siihen suikattua niin kuin sukseen ja sillähän ne sitten jo luistelivat sellaisilla tainnut kaikki tulla hävitettyä ne sellaiset vehkeet ei tullut pantua korjuun
no peloteltiinkos sitä lapsia ennen
no pelättiinhän sitä
peloteltiinkos sitä
- no peloteltiin no älä mene mörkö tulee sellaistahan lapsille sanottiin ja tuota noin minäkin ainakin olin niin hirveän arka pelkäämään että tuota minä en rohtinut käydä tuota noin pimeässä paljon pihassa ollenkaan - kun ensin oli jo aikaisempaan niin peloteltu kun niitä oli niitä haltijoita ja mörköjä ja susia ja kaikkia sellaista turhaa puhetta vain oli että tuota lapset ensin rupesi pelkäämään
no olikos näkkiä olettekos kuullut semmoisesta
semmoisia jotka tuolla järvessä kun oli niitä pieniä näkkejä no no oli noin pieniä näkkösiä
onkos nekin näkkejä mutta kun ne puhuu että järvessä oli semmoinen haltija semmoinen
ei ei ei - ei sellaista puhuttu ei tällä paikkakunnalla puhuttu sellaisesta mitään
lapset sai uida rauhassa
niin että ne uida saivat niin muuta mutta siellä oli sellaisia itsessään sellaisia pieniä näkkejä puhuttiinhan niitä nyt sitten veden haltijoita on ja sellaisia niin että ei lapset sitten menneet kauemmas järveen ja uponneet mutta mörköä puhuttiin näet minun lapsuuden aikanani niin sitä puhuttiin sitten mörköäkin näethän ja sitten pelättiin niin hirveästi ja sittenhän lapset oppivat pelkäämään eihän nykyään lapset enää pelkääkään kun ei mörköä kukaan puhu
mitenkäs niitä lapsia sitten opetettiin niin kuin lukemaan ja laskemaan onkos sitä koulussa
eihän sitä tuota noin mitään opeteltu tuota noin siihen aikaan kun minä lapsena olin kiertokoulua oli kolme viikkoa oltiin sitten kiertokoulussa ja sitten taisi jo olla viimeiseltä että oltiin kuusi viikkoa eihän siinä mitään ehtinyt oppia justiinhan nyt jo sitten puustaimet ehti tuntea ja tavasi sitten tankkoitsi eihän sitä osannut sitten paljon lukeakaan sellaistahan se oli siihen aikaan toiset jäi ihan lukemattomaksi - että sitten että sen verran ne lukivat että ripille pääsivät ei tullut mitään kouluja eihän täällä Uimilassakaan käynyt kansakoulua ja siihen aikaan - minun nuoruuden aikanani kun Röyhyn vanha isäntä Väinö Röyhy se oli sitten Jaalassa kansakoulussa ja Ylätalon Jooseppi-vaino käy tuolla Iitin kirkolla tuota kansakoulua että käykö se sitten nyt kaksi luokkaa vai mitä että täällä ei ollut koulujakaan siihen aikaan
no kotona opetettiin sitten
-- kotona sitten opetettiin sen verran että sitten ripille pääsi että sen verran oppi lukemaan eihän nyt laskusta paljoa mitään tiedetty
no minkäslaista se rippikoulun käynti oli
no rippikoulun käynti oli sellaista että katkismusta ja historiaa luettiin sitten ja sitten joka ei osannut sitä katkismusta ja historiaa että se osannut papille vastata niin se jäi - ei pappi laskenutkaan ripille se jätti sen sitten - toiseksi vuodeksi harvahan sitä nyt sitten sen paremmaksi enää tuli sitten että mutta laskihan se sitten toisena vuonna se pappi sitten ripille sellaista se lukutaito siihen aikaan oli että ei sitä ollut mitään romaaneja eikä sitä ollut mitään lehtiäkään - nyt joku lehti tulla siihen aikaan mutta ei lapset paljoa katsellut semmoista se oli se
käykös se pappi täällä Uimilassa lukusia pitämässä
käy joka talvi sitten lukusia pitämässä niin kun nykyäänkin ja sitten tuota sieltä sitten kutsuttiin kuka kutsuttiin sitten rippikouluun
kertokaapas niistä lukusista minkäslaiset juhlat ne oli
no sellaisia sellaistahan se lukuset oli niin kuin nykyäänkin sitten että pappi sitten luetti pappi sitten ei se tainnut luettaa siihen aikaan tuota noin vanhaa kansaa vanhoja ihmisiä muuta kuin tuota noin niitä rippikoululaisia muuta kuin pappi vain itse luki ja yleisö kuunteli ne papin lukuset
no olikos lukkari mukana
oli ja lauloivat sitten että lukkari lauloi ja pappi otettiin ja sitten ne aina tuli jo toisena päivänä toisena iltana näin jo tulivat sitten siihen taloon missä lukusia pidettiin ja sitten se koko päivä olivat sitten tuota ja sitten taas - sitten otettiin hevoskyyti ja vietiin pappia sitten taas toiseen taloon toiseen toiseen kylään ei että ei siinä samassa kylässä pidetty muuta kuin tuota noin yhdessä talossa vain ja kaikki kansa kylän väet sitten menivät silloin sinne papin lukusiin
no syötettiinkös sitä
no papillehan laitettiin herkkuja mitä parastaan jokainen tapasi tuota noin sittenhän oltiin pulassa ja pelättiin että mitä nyt papille saa oikein ja sitten - tuota noin ei täällä Uimilassa ollut mutta minä kuulin sitten sellaista juttua kun tuota noin oli sellainen velho lukkari ja lukkari sitten oli tehnyt papille sellaista temppua että tuota noin se meni ensiksi sisään ja sitten - emännät kysyivät lukkarilta että mitähän sitä nyt oikein papille laittaisi niin silloin tuota noin se lukkari oli jo sanonut että keittäkää juustoa se oli tuolla Iitin puolella tapahtui se sellainen asia ja se käy sitten useammassa paikassa käy sitten sellainen temppu että tuota noin aina keitettiin sitten - tuolle papille juustoa pappi tyytyi viimein - juustoon ja se oli paalannut että että mitähän vasten nuo emännät joka paikassa keittää sitä juustoa mutta se oli lukkarin se oli lukkarin keino että lukkari - teki että pappi niin tykkää että keittäkää juustoa mutta ei täällä Uimilassa sellaista tapahtunut se oli tuolla Iitin puolella tapahtunut
no mitäs täällä papille annettiin
no täällä keitettiin mitäs täällä nyt siihen aikaan sitten herkkuja oli lihapullia lie tehneet jos saivat ja ja potaattimuusia ja läskiä käristivät ja jos puuroa keittivät taikka makeasoppaa siinähän se papin ruoka oli
mitäs se makea soppa oli
no kun rusinoita otettiin ja ja luumuja sitten ja sitten keittivät
mitäs sitten niin kuin - arkiruokana syötiin
talonväkikö?
niin
mitäs sitä tuota noin mitäs sitä talon väet oli ei mitään kalakuppi oli pöydällä ja hapanta maitoa oli sitten sellaista piimää ja sitten oli kaksikorvainen tuoppi siitä ryypättiin siinä aina vuoroon että kenenkä vuoro tuli niin sitten sai taas siitä samasta tuopista ryypätä semmoista oli minun lapsuuteni aikana että vuoroon katsottiin että koska siitä saa ryypätäkseen ei sitä lasia ollut kenelläkään siitä yhdestä tuopista ja sitten oli sitten oli sillä tavalla että paksu naatta vielä oli sitten kerääntynyt jo sen tuopin ympärillekin että se ei ollut sitten enää tuota noin puhdasta puhdas oikein että -- että siihen tulee semmoinen paksu naatta kun se on useamman päivän se sama tuoppi että ei sitä pestä sellaista sitä sitten oli ja puupytyssä sitten hapattivat viiliä maidosta semmoista viiliä ja sitä sitten söivät ja talkkunaletkua ja ja suolaista kalaa ja ja voita ei - harvoin sitä nyt oli sitten sika oli niin pikkarainen ei siitä paljoa läskiä tullut joskus siitä sai sitä läskiä jouluna keitettiin sitten sitä potaattisoppaa ja pantiin sitten sitä sianläskiä siihen pataan
minkäslaista se joulunvietto oli ennen vanhaan
no sellaista oli että miehet olivat juovuksissa ja tuota noin miehet oli juovuksissa ja tekivät sellaista rillinkiä toiset tappelivat ja lapset olivat piilossa pöydän alla ja mihinkä pääsivät kun miehet oikein rytysivät että - että ei se ollut oikein rauhallista ja olkia oli noita ruisolkia laitettiin lattialle pitkiä ruisolkia ja sitten vielä uudeksi jouluksi sitten muutettiin vielä niitä ruisolkia että pantiin niiden vanhojen olkien päälle sitten niitä pitkiä ruisolkia että sitten oli taas olevinaan niin kuin puhtoisempia ne menivät oikein hienoksi ja sitten niitä lakaistiin pöllytettiin pois loppiaisen jälkeen vasta lattialle ja aattona jo laitettiin kun lattioita pestiin pökättiin - rautalapiolla - pökättiin sitä ensin kasteltiin lattia ja sitten pökättiin rautalapiolla sitten maalaamatonta permantoa että se sitten vähän tuli puhtoisemmaksi ja sitten otettiin vanha virsu sellainen joka on tuohesta tehty se jota sanottiin virsuksi ja kopposia ja ja niillä sitten käytiin polvilleen sinne lattialle ja hietaa laitettiin permannolle ja sitten pökättiin niillä virsuilla kahden käden sitä virsua tuolla tavalla noin ja sitten huuhdottiin vähän permantoa ja kuivattiin ei sitä millään vaatteella kuivattu se - kuivasi sitten luontojansa sitten kun vain luudalla lakaistiin ne permannot oli semmoiset lattiat semmoiset semmoiset karheatkin sitten jota nyt hiedalla oikein pestiin pökättiin kovaa ja rautalapiolla pökättiin rapakkoon vähemmän että sai puhtoisemman se oli hirveän musta se - lattia silloin ei sitä nyt monasti pesty jos jouluksi ja juhannukseksi pyyhitty likaa pois sitten oli sellainen varpuluuta jolla lakaistiin vain pöllytettiin lattiaa joka aamu se sentään lakaistiin se lattia mutta en minä muista sitä asiaa että -- lakaistiinko sitä enää iltapäivällä miehet veistivät veistivät siinä tuvassa siinä oli tukki ja miehet veistivät siinä - tuvassa ja tekivät niitä puutöitäkin sitten iltasilla ja sitten täytyi lapset noin lapset täytyi näyttää noin päretikkusia kun oli sellaisia - kiskottu noin pitkiä päreitä ja sitten sillä päretikkusella täytyi aina näyttää noin niiden miesten sitten - työpaikalle että ne näkivät sitten veistää niitä ja vuolla sellaista minäkin jo näytin että isävainaalleni niin sitä - päretikkua sitten täytyi sitten vuovata ja välillä - karautettiin sitä kartta pois siitä päretikkusen nenästä sitten että sitten se paloi paremmin
näkikös sillä hyvin
no sillä tavalla näki että eihän se mitäs se päre paljon näytti sitten aina harmitti vielä sitten aina toruttiin lapsia kun ne tuota noin saanut oikein pärettä palamaan jos oli paksumpi päre eihän se niin palanut sellainen ohkainen päre sitten paloi paremmin miehet kiskoivat - iltasilla aina tuota noin sellaisia suuria nippuja oikein päreitä sitten ja sitten laitettiin tuvan uunin päälle kuivamaan ne päreet että ne sitten oli oikein kuivia että niillä sai sitten näytettyä sitä tulta jos pieni lampputuikku oli mitäs se - näytti mutta sitten täytyi sitä pärettä vain käyttää eikä sitä miehetkään sitten tulitikusta raapaissut aina sitä tulta tupakkaansa ja piippuunsa sitä otettiin sitten siellä kun paloi aina pystyvalkea totossa niin sitten tikkusella ottivat siitä aina tuota noin tulta että ei tikkuja niin paljon kulunut
jos mentäisiin niihin - jouluasioihin vielä leikittiinkös sitä joululeikkejä
ei sitä osattu mitään taidettiinhan sitä nyt laulaa sitten eikä sitä ollut kuustakaan taidettiinhan sitä nyt sitten laulaa se joulukuusen laulu noin jos jos osattiin taikka ei mutta ei sitä taidettu minun lapsuuden aikanani muistaa sitä joulukuusilauluakaan laulaa eikä sitä opetettukaan
eikä joulupukkiakaan ollut
ei ollut joulupukkia eikä ollut joulukuustakaan sitten minun kummivainaani teki tuota noin Eskolan Leena Sofia vainaa teki aina tuota noin sitten kynttilöitä itse jouluksi sellainen korkea - korkea kirnu että se oli noin korkea se kirnu ja sitten tuota varia pantiin ensi sinne pohjalle ja sitten laitettiin sellaista rasvaa että mutta sitä väliä minä en enää muista että oliko se lehmänrasvaa lehmästäkö sitä saatiin sitä rasvaa vai vai tuota noin mutta sitä sanottiin taliksi vai oliko se lampaista ja sitten se kuumattiin oikein se rasva ja kaadettiin sinne varin päälle ja sitten nostettiin sitten tehtiin sellaisia - tuon - niin kuin kynttilä on tuon pituisia lankoja ja sitten pantiin se tikku siihen nenään niin kun nyt kynttilässä on se nenä mistä mihinkä tuli laitetaan niin sitten se laitettiin sellaiseen pieneen tikkusiin että sitten aina kastettiin tuolla tavalla siellä kirnussa noin ja taas nostettiin ylös ja laitettiin jäähtymään se se kynttilä ja sitten kun se taas vähän aikaa kylmeni ja jäähtyi ja taas kastettiin siellä kuumassa rasvassa ja siinä vedessä sitä kynttilää että se että se tuli oikein niin kuin kynttilä on mutta ne oli nyt sellaisia kellertäviä ja ne oli rasvasta tehty taliahan niinhän ne sanoi että se oli talia ja kun minun kummivainaani teki sitten tuota noin tuota noin kolmehaaraisiakin sitten että se laittoi sen langan sitten sillä tavalla että siitä tuli kolmehaarainenkin kynttilä sitten ja sen minä näin niitä kynttilöitä tekevän en minä ei minun äitini enää tehnyt niitä kynttilöitä mutta se sedän emäntä niin se teki niitä kynttilöitä siitä talista
no niitä jouluna poltettiin
niitä joululla sitten saatiin sitten niitä kynttilöitä laitettiin sitten ja johonkin jalkaan se kynttilä ja sitten oli sitten jouluksi kynttilä
no tehtiinkös - livekalaa
ei siihen aikaan tiedetty livekalasta mitään eihän nyt siihen aikaan livekalaa ollutkaan
no entäs kinkkua
ei ollut kinkkuakaan mitä sitä oli mitäs sitten oli sellaisia huonoja huonoja sikoja mistäs niitä kinkkuja sai ne ei joutanut enää joulukinkuksi niitä täytyi jo syödä aina pitkin eikä kukaan säästänytkään sitä joulukinkkua eihän sitä kinkuista tiedetty
kuinkas kauan sitä joulua vietettiin montako päivää
no kuinka sitä sitten kuinka sitä sitten piisasi sitten sitä juhlaa eihän sitä nyt montaa päivää ne pyhäthän sitä vain vietettiin sitten joulupäivä ja tapaninpäivä sittenhän ne töihin sitten taas lähtivät ja eikä eikä niitä nyt sitten ollut niitä herkkusia joululla mitään jos vehnäistä sitten sait äi niitä nyt - pieniä pipareita ollut eikä kaakkuja eikä mitään
no tehtiinkös sitä mitään taikoja
ei - minun kotonani mitään taikoja - no teki ne - nyt sellaista ne tekivät sitten että ne laittelivat kaikenlaisia sellaista kuka kahvikuppien alle ja sitten ne sitä nuoret sitten se oli niin lystiä sitten olevinaan kahvikuppeja laitettiin en minä enää muista kuinka monta niitä kahvikuppeja oltiin ja sitten laitettiin missä oli punaista lankaa ja missä oli hiiltä ja missä oli avaimia ja sellaista sellaista oli nyt sitten se nuorten leikki sitten nostettiin aina sitä kuppia että mikä sieltä sitten tuli että nyt sinulle tulee surua ja nyt sinulle nyt sinä tulet emännäksi ja kun avain tuli ja nyt sinä kuolet kun hiili tuli sellaista oli mutta minä en muista enää että oliko se nyt sitten lystiä että sinullehan tulee lystiä kun tuota noin punaisen langan - saa sellaistahan sitä ennen oli
koskas sitä sellaista leikittiin
no sitä leikittiin sitten tapaninpäiväiltana jo sitten leikittiin sellaista leikkiä
no - käytiinkös sitä ajelemassa tapaninpäivänä
ei sitä naisväet missään ajellut jos miehet sitten hyppivät juovuksissa
no mitäs ne miehet joivat
viinaa minunkin - minunkin setävainaalleni oli määrätty sitten tuota noin - mutta minä en nyt muista että kuinka monta kannua sille nyt oli sitä puhuttiin kannua siihen aikaan sitä viinaa ja sitten se vei sen yläaittaan sitten oli sellaisia kaksinkertaisia aittoja ja se vietiin yläaittaan sitten se viinapullo ja se oli sitten niin tärkeä että lautanen vietiin sitten kun sieltä isosta pullosta siellä oli sellaisia korkeita pulloja että oliko ne nyt kymmenen litran pulloja vai viiden litran pulloja sellaisia mihinkä sitä laitettiin ja sieltä sitten pantiin oikein lautanen sitten siihen jos sattui tippumaan maahan että ei vain olisi mennyt lattialle sitten aitan lattialle että se oli niin tärkeää se viinajuttu sieltä sitten aina hakivat - pienemmällä astialla sitten
mitenkäs sitä uudenvuoden juhlaa vietettiin
sitä ei nyt erittäin vietetty sitä uudenvuoden juhlaa ei se ollut enää sitten taas sen arvoinen siinä se oli nyt sitten parempi se vanha joulu että ei sitä mitään kuunneltu tykin laukauksia eikä mitään eikä niitä vissiin siihen aikaan sitten mitään tiedettykään niistä asioista
no ennustettiinkos sitä
ei en minä mitään ennustuksia kuullut muista
mitenkäs laskiaista vietettiin
no laskiaisena keitettiin rokkaa ja pantiin lihaa lihaa pannuun ja sorkkaa siansorkkaa ja sitten keitettiin rokkaa ja sitten lähdettiin tuota laskiaismäkeen lapset sai olla kaiken päivää laskiaismäessä mutta sitten vanhoja ihmisiä ja sitä nuorta kansaa sitten tuli tuota noin iltasilla ja laskivat ottivat aina reen sitten ja mistä korkeammasta mäestä ne suikauttivat sitten alas sillä reellä se oli sitten hauskaa ei sitä mitään muuta lystiä ollut muuta kuin siellä mäellä laskettiin
no huudettiinkos sitä mitään
no huudettiin että liu'u liu'u laskiaista tippurat tappurat taipaleelle meille pitkiä pellovaisia sillä tavalla - huudettiin täällä Uimilassa minun isävainaanikin sillä oli - paksut suuret turkit päällä ja vilttitossut jalassa ja siitä oli hauskaa sitten tuota noin kun lapset laskivat suuresta mäestä alas vesikelkoilla jollakin kun vettä vedettiin ennen kelkalla aina tuosta kylän joesta niin sitten oli sellainen pitkä kelkka ja sitten vietiin se kelkka sitten laskiaismäkeen vanhemmat antoivat sitten luvan että sen saa viedä sinne laskiaismäkeen ja sitten käytiin kaikki istumaan niin paljon kuin sopi siihen kelkkaan sitten huikautettiin aina laskea mäestä alas ja sitten huudettiin sitä liu'u liu'u laskiaista
ja lystiä oli
no - se oli kaikki hauskempaa isän seisoi sitten kädet suorana ja turkit päällä ja - vilttitossut jalassa mäellä ja katseli se nautti siitä kuinka lapsilla oli hauskaa kun ne mäkeä laski
no entäs pääsiäisen vietto minkäslaista se oli
- pääsiäistä en minä oikein muista että pääsiäisessä ei vissiin pääsiäisenähän oli että ei ollut mitään iloinen että pidettiin vain pääsiäinen oikein rauhallisesti että että ei ollut mitään minä en pääsiäistä oikein muista kertoa ollenkaan mitenkähän minä olen sen ihan unohtanut
ei mämmiä tehty
että ei ollut mitään olevanaan siitä sitten pääsiäisestä erittäin
tehtiinkös sitä mämmiä
ei en minä en muista kun eihän mämmistä tiedetty mitään sittenhän sitten vasta niin myöhempään nyt on ruvettu mämmiä tekemään eihän sitä mitään mämmiä ollut pääsiäismämmiä osattu siihen aikaan mämmistä tietää mitään
no olikos helluntai iso juhla ennen
no ei helluntai tainnut niin iso juhla olla mutta juhannushan sitten oli helluntaista en minä ju muista kertoa mitään enkä edempänä kuin siitä pääsiäisestäkään mutta juhannuksesta minä sitten vähän muistan että koivu tuotiin keskelle tupaa ja lehtiä riivittiin sitten pihlajan lehtiä ja haavan lehtiä riivittiin ja tuotiin tuvan lattialle ja sitten siihen koivuja koivu laitettiin keskelle tupaa ja sitten laitettiin noita lehtiä sitten oikein paksummalti vähän sen koivun juuren ympärille et en minä sitä ruokapuolta muista sitä - juhannusvelliähän sitä voi olla sitten juhannuksena sitten keitetty silloin juhannusiltana tuota noin ruoaksi sitä sitä en minä muista yhtään mitä silloin oli
no käytiinkös sitä keijumassa
no käytiin keijulla käytiin sitten oli semmoinen keiju joka - oli laitettu niin sitten keijuttiin ja sitten sinne jos laskettiin lapsia sitten keijuun mutta sitten vähän isommathan sinne sitten jo pääsivät sinne keijuamaan kesäiseen aikaan sitten johonkin mäen reunaan mihinkä oli sitten pojat jo keijun laittaneet ja sehän se nyt sitten lystiä olikin eihän sitä muuta lystiä ollut sinne keijulle sitten päästiin kylän - kylän reunaan että ei ollut sitten keskellä kylää sitä keijua että se oli vähän noin sivussa että siellä mähisivät sitten nuoret nauroivat ja muuta ja lauloivat sitten niitä sellaisia kaikenlaisia lauluja
no vanhempi väki ei tykännyt siitä keijutouhusta
no eihän ne siitä keijusta sitten niin tykänneet sittenhän ne kaatoivat välillä niitä keijuja alas alas tuo vissiin vanhemmat ihmiset että sitten ei välillä ollut sitä keijua
no mitäs muita huvituksia sitten
ei sitä eihän sitä mitään huvia sitten ollut jotakin nurkkatanssia sitten oli joskus että jos joku talon ihminen antoi sitten tuvan semmoisen isomman tuvan että sitten oli tanssia siellä ja sitten sellainen vanha mies soitti viulua sitten ja siellä sitten tanssittiin sellaista lystiähän se sitten vain oli ei sitä muuta ollut
mitäs tansseja sitä ennen vanhaan
polkkaa ja valssia ja masolkkaa ja tyskäpolkkaa ja - sellaisia tansseja sen nimellisiä
ja hiki tuli
no sitten tuli hiki ja sitten mentiin kovaa ei sitä hiljaa laahistettu sitten mentiin niin kovaa että
pidettiinkös sitä talkoita paljon täällä
no piti ne sitten tuota ruistalkoitakin sitten tuota ja ruistalkoitahan ne nyt enempi osa piti harvoin ne nyt Sipilässä ennen pidettiin sitten aina ruistalkoita ja sinne päästiin sitten ja Sipilän Anna teki rieskoja ja voita oli sitten ja velliä keitti ja silloin syötiin sellaista ruokaa ja niitettiin sitten kovasti ruista ja illalla sitten tanssi päälle
mihinkäs aikaan ne talkoot aloitettiin olikos ne päivällä
no tuota noin - toiset pääsivät jo sinne talkoisiin aamusta asti mutta toiset pääsivät sitten vasta puolesta päivästä ja vasta siinä neljän aikanakin toiset menivät iltapuolella sitten vasta mutta sitähän oltiinkin kahdeksaan asti siihen aikaa työssä eihän sitten tuota noin viideltä pois työstä päästy ja sitten oli kuusitoista kokoa oli ruista jos otti urakan noin nyt tehdä niin sitten sai niin kun mekin sitten oltiin nuoria niin sitten täytyi leikata se kuusitoista kokoa ja siihen pantiin kuusitoista sitten sidonta siihen kokoon ja sitten laitettiin sellainen hattu päähän sen ruiskoon - kaurakokoja en minä enää muista että laitettiinko ne tehtiinkö niitä kaksikymmentä mutta ne tehtiin vai oliko sekin kuusitoista ei se taisi ollakin kaksitoista sitomellisia ne ne - kaurasitomet ja ne oli sellaisia kaksipuolisia että ensin laitettiin toinen noin kiinni ja siihen samaan nippuun laitettiin toinen että se tuli sellainen kaksipuolinen sitten se -
miksikäs sitä sanottiin
no ne oli kaurasitomia ja sittenhän niitä kuhilaaksi sanottiin ja kokoja rukiita sanottiin kokoja ja niinhän niitä sanottiin sitten tuota noin sitten kauraa kauraakin että niin monta kokoa
ja sitten riihessä puitiin
niin riihessä puitiin
olettekos riihessä ollut
no olen minähän olin kovilla ennen nuorena tuossa Kömmistöllä oli siinä oli minun isäni ja äitini ja sitten oli se Taavi Röyhy siinä ja tuota noin sitten tehtiin ensin puitiin niillä sellaisilla varstoilla jotka oli sellainen puusta tehty kova varsta ja siinä oli pitkä varsi nyt siinä varstassakin ja sillä mokotettiin sitten niitä sitomia ja sitten se Taavi Röyhy keksi sitten sellaisen että se teki sellaisia patikoita että sekin oli vähän käyrä se varsi se oli sellainen patikka ja sitten käytiin polvilleen sinne sen kaurasitomien päälle ja sitten kun oikein sillä mujotettiin sitten niitä kaurasitomia että se jyvä lähti pois sitten kädellään ravisteltiin sitten niitä olkia sitten ja laitettiin taas lyhteelle se oli vähän olevinaan helpompaa mutta se joka oli sellaiset kovat varstat puusta tehty sellaiset varstat jolla hakattiin niin se oli olevinaan kovempaa työtä mutta se patikkatyö oli sitten jo vähän helpompaa kun sai ollakseen polvillaan - sillä tavalla köykyssähän siinä täytyi olla joka varstalla löi sitten oli vain polvillaan ja siihen huiteli - sitomia oikein että - kaura pois lähti ja eikä - ja samalla tavalla niillä varstoilla puitiin rukiitakin mutta sitten ne tuota noin ei ei minun mitenkäs niitä nyt viskattiin - minun aikanani taisi olla jo viskoimet että viskattiin että ei niitä käsillään viskottu että minä en sitä asiaa muista että niitä käsillään viskottiin mutta minä kuulin puhuttavan että ne sillä tavalla viskasi käsillään että otettiin semmoiseen koussikkaan tuota noin viljaa ja viskattiin toiselle seinälle nuo menemään ja sitten se joka oli sellaista köykäistä niin se jäi likemmäs sitä ihmistä mutta joka se jyvä meni sitten kauemmas seinän viereen että ne sillä tavalla tuli sitten puhtoiseksi mutta ei sitä minun aikanani enää tehty sellaista mutta ne vanhemmat ihmiset puhui sellaista sitten oli jo viskoimia jolla sillä tavalla väännettiin viskointa ja ajettiin tuuttiin ja sitten se pöllytti ne ruumenet pois
ja kaikki puitiin riihessä
kaikki puitiin riihessä niin kuin sillä tavalla kun oli kuiva aika sitten kävi sillä tavalla että näin aamupäivällä laitettiin sitomet jo sinne riihen parrelle ja sitten laitettiin - hyvät tulet alle ja toisena päivänä melkein jo sitten sai puida mutta sitten kun oli vähän nahkeampia niin sitten meni parikin päivää ja kolmekin päivää kun täytyi sitä lämmittää sitä riihtä että sinne tuli sitten oikein haikua sinne riiheen ja lämmintä puita pantiin kovasti uuniin ja sitten taas puitiin että - puimistahan kesti kauan aikaa jolla oli enemmin peltoja sitähän - tuli niin monet riihelliset niitä ja sitä viljaa että siinähän oli työmaa ja kello kaksi kuitenkin jo täytyi viimeistään lähteä ja yhden aikaan jo riihelle yöllä sitten kun saatiin riihi puitua sitten käytiin tuota vähäksi aikaa ja sitten päästiin tuota noin tupaan sitten syötiin ensin ja sitten taas käytiin vähäksi aikaa maate kun tuota noin saatiin ne riihet puitua sitten taas uusia sitomia sitten taas riiheen talvellakin talvella oli näethän talvella käytiin sillä tavalla talvipuinti se niin varhain oli ei sitä kesällä - muistaakseni sitten puitu tuota noin sillä tavalla että yöllä mentiin mutta talvella mentiin yöllä jo valon aikana sitten sellainen pieni tuikkulamppu pidettiin riihen kiukaan päällä ja sillä sitten nähtiin että se vähän vain kuumotti se valo
ei tulipaloja tullut
eihän sitä sen paremmin tulipaloa tullut vaikka sieltä uunista kuinka tuli sitä sellaista haikua ja kypeniä ja sellaisia mutta sillä kohtaa siinä uunin kohdalla ei sitten laitettu niitä parsia mitä riihessä oli sellaiset pitkät parret mihinkä ne sitomet laitettiin niin sillä uunin kohdalla ei ollut sitten niitä parsia että se meni sitten sinne korkealle se haiku että ei ne syttynyt palamaan
mikäs vilja oli pahinta puitavaa
no se ohra ohra oli kaikkein pahempaa siitä tultiin aina kipeäksikin se ohrasta kun ohria puitiin en minä tiennyt mikä sitten vaikutti siitä tottahan se oli vissiin niin kovasti kiinni taikka miten se oli mutta sehän oli kaikkein pahempaa puida ja kaurakin oli kovaa mutta ruis meni helpommin rapisi
olikos sitä käsikiviä joilla jauhettiin vai kuinkas sitä
kyllä kyllä niitä oli niitä käsinkiviäkin kyllä minä näin niitä käsinkiviä mutta ei minun kotonani ei ollut sitä käsinkiveä että miten ne jauhoi sillä käsinkivellä minä en oikein sitä tiennyt
no missäs sitä - myllyssä käytiin
no sitten oli siellä oli mylly siellä Rautkoskellahan oli mylly minun - muistiaikana siinä Rautkosken joessa missä nyt on vielä ne vanhat rakennuksen rojut olettehan te siitä ajanut niin tuota noin siinähän oli aina mylläri ja siinä jauhatettiin sitten jauhot
se asui siinä myllyllä
niin se asui sitten se mylläri siinä myllyssä ja sitten se jauhatti niitä jauhoja että minkäläiset kivet siinä nyt sitten olisi ollut sellaista
mitenkäs sitä leivottiin ennen minkäslaisia leipiä sitä - tehtiin
sellaisia reikäleipiä taikina laitettiin jo että parikin se ei tullut oikein hapanta se että täytyi olla kaksikin yötä sitten hapatettiin sitä taikinaa ja sitten tuota noin sitten se vastattiin ei sinne hiivaa laitettu sitä vastattiin sitten - leipä ja siitä tehtiin näitä tällaisia reikäleipiä niin kuin nykyäänkin on
kuinkas montaa kertaa vuodessa sitä leivottiin
- no koska aina leipä loppui mutta ne oli nyt sentään niin kovia että ei sitä pehmoista leipää syöty sehän syötiin vain sellainen kova leipä että se oli oikein kovaa että sai purra niin paljon kuin jaksoi hampaillaan purra että se oli välillä niinkin kovaa
no kuinkas ne vanhat sitten söi sitä
no ne vanhat ja sitten söivät sillä tavalla sitä eihän ne niin huonohampaallisia ennen ollut niin kun ne nykyään on kun ne kaikki syö vain tuota pehmoista leipää niillä oli vahvat hampaat ja sitten liottivat tietysti vedessä joka ei siitä saanut syötyä jolleka ei pystynyt enää hammas että laittoivat veteen sen leivän kastoivat ja siitähän se vähän pehmeni
tehtiinkös sitä muuta kuin muita leipiä kuin näitä tavallisia reikäleipiä
no ei paljoa limppua vähän nyt tekivät limppua ja sitten ja hiivaleipää ja vehnäistä ei siihen aikaa paljoa ruukattukaan jos jouluksi ja juhannukseksi ja juhlaksi nyt joskus sai ei niitä nyt joka pyhäksi tehty jatkuvasti
no pidettiinkös sitä isoja pitoja ennen vanhaan
no pitivät niin isoja pitoja pitivät että kahden puolen tanssivat ensin tanssittiin morsiamen kotona kun oli vihitty ja sitten tanssittiin sulhasen kotona ja tuota noin morsian oli kruunu päässä silloin ensin ensimmäisenä iltana ja minä puhun nyt sitten omista häistäni niin minun häitä tanssittiin ensin tuossa Kömmistöllä siinä Eskolassa ja se oli siihen aikaan Eskola ja sitten Roope vainaani puolestaan piti häät niitä tanssittiin sitten siinä Ränskällä ja tuota noin sitten laitettiin morsiamen päähän taas kruunut kun muutettiin sinne toiseen taloon ja kaksi kaksi vuorokautta tanssittiin ja syötiin välillä parastaan koettivat ruokaa laittaa sitten mitä herkkuja nyt olihan niitä nyt jo siihen aikaa sitten herkkuja siinä oli siitä on jo kuudettakymmentä vuotta kun minä olen vihitty niin olihan niitä siihen aikaan nyt jo sitten saatavissa joka lajia herkkua rusinaa ja veskunaa ja jotakin
no keitäs sinne kutsuttiin
no kaikkia kutsuttiin kaikki naapurit ja sukulaiset - sitähän oli paljon väkeä - aina häissä ja pelimannit soitti pari pelimannia sitten jos yksi väsyi toinen taas soitti aina vain aina vain tanssittiin sellaista lystiä sitä pidettiin
missäs vihittiin
- sinne - kototalossa sitten vihittiin pappi tuotiin kotiin ja siinä vihittiin
no pitkä matka oli pappiakin kyyditä
no pitkä matka oli pappia kyyditä mutta kotiinhan se pappi tuotiin
kuinkas sitä - kirkolle mentiin ennen
- no hevosen kärrit oli sellaiset kovat kärrinropottimet oli ja sitten mentiin sitten kärreillä kirkolle ei niissä mitään linjaria ollut sellaisilla kaksipyöräisillä kärreillä
ja talvella reellä
talvella reellä niin ja paleli oikein ja vällyt oli sitten peitteenä talvellakin ja sitten oli jokin sellainen täkki sitten siellä alla sanottiin sitten että se on kirkkoreki sitten sellainen jossa oli noin kun istuttiin että oli tällainen selkä sitten täällä takana että sitten sai istua näin vapaasti että ei tarvinnut - ei se ollut pitkä reki se oli kirkkoreki sitten erittäin jolla sitä ja siinä oli loimi alla ja sitten vällyt pantiin jaloilleen niin että ei jalkoja palellut kun oli raavasnahkaiset kengät jalassa ei sitä nyt mitään ollut päällyskenkää eikä mitään ja omakutoiset sukat että lampaan villoista oli - kudottu sukat ja tuota noin niillä sitä kirkkoon mentiin ja sitten oltiin niin - fiinejä sitten oltiin mielestään että jos saatiin sitten nappikengät että oli sitten napit mitkä pistettiin kiinni että ei ne ollut sellaiset nauhakengät niin se oli sitten olevinaan niin komeaa jo että oikein kun sai nappikengät
eikös ne mennyt jalankin täältä
mentiin jalkaisin mentiin minäkin menin niin pienenä jalkaisin jo kirkkoon että vielä pelkäsin kissaa että lähdettiin sitten kylän lapset tuota noin kirkkoon jalkaisin että minäkin laskettiin sitten ja sitten tuota mentiin sinne Vittingin taloon yöksi sitä sanottiin sanottiinkos se nyt Alavittingiksi sitten siihen yöksi päästiin ja ne toivat olkilyhteen lattialle ja vissiinhän siinä voi olla jotakin lakanaa kesäiseen aikaan ja sitten toiset lapset pelottelivat että kissa puree ja minä en olisi meinannut rohtia nousta ylös siitä tuota lattialta mutta se oli sitten hauska reissu kun pääsi kirkkoon että se oli niin suuri juhla että ei sitä lapset paljon millään milläs sitä sitten meni jo se oli kaikki käytävä jalkaisin ei - ollut polkupyörää eikä sitä ollut mitään ja eikä ne nyt lähteneet sitten vanhemmatkaan lapsia kuljettelemaan sitten kirkkoon silloin kun kirkkoon menee kaksi henkeä kun vanhemmat meni kirkkoon kaksi henkeä pääsi siihen kärreille sitten ei siellä takanakaan ollut sitten istuinta että olisi tuota noin sinne sopinut
mistäs kautta ne meni kun ne jalan jalan kulki
tätä tätä - minä tässä oli nyt jo sitten sellainen Jaalan kirkollekin sitten oli jo sellainen tie että kärryillä jo pääsi mutta se ei ollut hyvää se oli huonoa että että se nyt jo sitten kävi sellaisella kaksipyöräisellä kärrillä pääsi menemään mutta ne sanoi sitten vanhemmat puhuivat että siinä oli vain sellainen pieni polku ennen ja sittenhän se noin käyräksikin tulivat kun ne siihen polulle sitten aina rupesi vetämään soraa tuota ja sittenhän se levisi aina tuo tie ja tie se sama tiehän siinä on ollut sellaista kirkkojuhlaa
sattuikos siellä kirkkomatkoilla mitään noin erikoisempaa koskaan
ei meille mitään koskaan sattunut sitten eikä ne eikä ne nyt kirkkojuhlillahan sitten olleet miehetkään mitään että nehän oli ihan rauhallisia että kun kirkkoon pääsi että sitä annettiin siihen aikaan kirkolle niin suuri arvo
kuinkas useasti sitä käytiin
no ei sitä nyt niin monasti käyty että kukas sen kaksikymmentä kilometriä vähän ylitse kukas sitä jalkaisin huiteli kävellä tuolla lailla noin pitkää väliä joskus pääsi sitten kirkkoon sellaista
mitenkäs hautajaisia pidettiin ennen
no hautajaisia pidettiin että kärryillä vietiin ruumis sitten kirkolle ja tuota noin hautajaisissakin sitten meni kenellä oli sitten kärriä että pääsi kirkolle ja hevoset ja toiset kävivät jalkaisin sitten menivät perässä aamulla aikaiseen sitten täytyi jo lähteä niin kun Jaalan kirkollekin lähti täältä menemään niin sitten täytyi nyt jo neljästä lähteä kävellä että ei tarvinnut kovaa kävellä aamusilla
tultiinkos sitä tänne sitten tänne vielä pitoja pitämään
no sittenhän näethän hautajaismiehet sittenhän ne vasta syömään ja juomaan tulivat tänne kun sitten tuota noin kirkolta tulivat ja sittenhän jo hautajaisiinhan kutsuttiin jo sitten lauantai-iltana jos pyhällä haudattiin ja hautajaismiehet sitten jo syötettiin lauantai-iltana ja sitten lähdettiin kirkolle ja sitten ne söivät silloin pyhäaamunakin ja sitten -- kun kirkolta kotiin tulivat niin sitten oli taas laitettu ruoka
no ristittiinkös lapset sitten siellä kirkkomatkoilla vai kävikös pappi täällä kylässä
no kyllä ne vissiinkin kirkolle vietiin ne lapset kirkolle meidänkin lapsia vietiin ei täällä tainnut olla - ei täällä taidettu ristiä kotona yhtään lasta että kirkolle ne vietiin kärreillä ja mies ja nainen lähtivät kummiksi ja lapsi otettiin syliin ja vietiin kirkolle että se pappilassa sitten ristittiin lapsi ei sitä kirkossa ristitty
no kuinkas paljon niitä kummeja oli
no pari kummia oli ja toisinaan oli sitten neljäkin
parittain
niin niin kaksi kummia oli ja niin ja sitten oli taas välillä oli sitten neljä kummiakin ja kolme kummia kuinka sitten aina kukin tykkäsi kutsua niitä kummeja mutta eihän niille lapsille nyt sitten suuria ristiäisiä pidetty nehän vain sillä tavalla hiljalleen vain ristittiin
no kuinkas sitten kun lapsi syntyi niin käytiinkös sitä katsomassa saunassa sitten
no - käytiinhän sitä katsomassa saunassahan ne syntyi lapset eihän ne kammarissa syntynyt eikä laitoksilla että musta saunan nurkka oli ja siellä oli sitten laitettu peti sinne saunaan ja siellähän ne lapset syntyi
mitäs sinne vietiin sitten
mitäs sinne sitten vietiin äidille vietiin kahvia ja jotakin sitten oli vähän parempaa ruokaa järjestivät
no veikös ne naapurin emännät sinne mitään
no niin naapurin emännät veivät sitten niitä lapsenvaatteet laittoivat vanhoista vanhoista lakanoista ja vanhasta paidanhelmasta ja sellaisesta sitten leikkelivät sellaisia hyviä sileitä kappaleita ja sitten niitä vietiin sinne sitten lapsen vaatteeksi
no mitäs sitä sitten toisille lapsille puhuttiin kun
kun pieniä tuli no ei että nyt me löydettiin nyt me löydettiin ja tuotiin tällainen - lapset oli pimeydessä siihen aikaan ei lapset tiennyt mitään niitähän pimitettiin lapsia siihen aikaan että niitä pidettiin salassa eikä puhuttu mitään mistään asioista sellaisista
saunasta löydettiin
saunasta löydettiin niin lauteen alta sitten löydettiin lapsi vietiin sisään sellaisia sellaista juttua kyllähän se tuota noin maailma on kehittynyt minunkin aikanani jo hirveän paljon mitä minä muistan
koskas täällä ensimmäisen kerran auto kävi muistattekos
no mitenkäs se nyt olisi tuota noin mitenkäs se nyt olisi minä olin minä olin - yhdeksänsataayhdeksän olin vihitty ja sitten tuota noin siinä yhdeksänsataakymmenen niin sitten minäkin näin ensi kerta tuolla Heinolassa auton se oli joku pankinjohtaja jolla oli sitten ensin auto ja sitten tuota noin sanottiin no siitä ikkunasta vahdittiin kauppojen ikkunasta vahdittiin että koska auto tulee ne sanoivat että se kuuluu sellainen kova jyrinä että kun se auto tulee että kyllä sen tietää että ei sitten tarvitse ikkunasta kurkistella mutta - sitä en minä oikein muista että että milloinka täällä Uimilassa oli mutta tuo meidän Kalle oli syntynyt yhdeksänsataayhdeksän ja se oli tuota noin vissiinkin olisiko se nyt ollut sitten kolmannella taikka neljännellä että tuota noin kun täällä Uimilassa sitten ajoi auto ja sitten tuota noin kun ei lapset ollut autoa nähnyt niin minä sitten nostin tuon pojan sitten sinne autoon kun oli sitten tuttu se mies siellä autossa että se vei sitten tuonne Lehtisen mäelle asti sitä poikaa ja poika huusi ja pelkäsi näethän ja minä annoin pojan vain sinne autoon minä ajattelin että poika pääsee autolla kulkemaan ne vähän matkaa vei ja laskivat pojan pois yhdeksän
no sitä katsottiin kuin suurta ihmettä
no sitä katsottiin sitten niin ihmettä että että minkälainen pyydys nyt tuli kyllähän se oli kyllähän se oli uutta sitten se autojuttukin että sitä hypättiin katsomaan että sen vain näki
entäs lentokonetta
lentokonetta sitä ei täällä paljoa sitten ole nähtykään on se jonkun kerran tuolla Karjärvellä en minäkään vielä ole nähnyt -